Sun vicepresidente dë 'na cuperativa sociale ca da travai a d'persun-e ch'al an prublema fisici e mentai e al ëmpurtant perché parei